E pataloha aloha de maro be ka, ao slim, ao karapapa, da ao zany si- pataloha survêtement, da misy zany e sasany da natokagny indesy magnano sho- fagnatanzahantegna, nisy asa sasany da natokagny mandeha mivory, misy asa sasany amizany da mandeha hoazy passe pat tout, zay indesanao azy agnaby da mety.